Eh! Tena miitombina aloha mizaka tena tanteraky io satria fa misy zany ny firenena, firenena sasany mizaka tena tanteraky, tsy miankindoha amy firenena hafa. Misy koa olo sasany na fiarahamony sasany, mizakatena tanteraky fa tsy mba mandiny olo hafa hifanampy aminy zao.